بشوف انه يمكن تحقيق السلام العالمي بس يحتاج جهود كبيرة وتعاون بين الدول اول شي لازم يكون في حوار مفتوح وتفاهم بين الثقافات كمان نشر جيم التسامح والاحترام وتعليم الناس اهمية السلام يمكن يكون ليه تأثير كبير برضو الحلول السلمية لاي نزاع دايما هي الافضل